والله المسافة معنتها تعتمد على العديد من العوامل بالطبيعة كيما اللياقة البدنية معناتها اسكو انا نهار تو حاضر ولا الا و ع التضاريس ولا عالمناخ معنتها ينجم يكون فما رياح يأثر لي على على المردود وعلى السوفر متاعي ما ما كاني في صحة جيدة نجم نمشي حوالي معنتها مشيا عشرين ثلاثين كيلومتر في اليوم الواحد.